A m'pias la pasta, la carn, la ciculata, la früta cume ël pum, ël prüs e a m'piazu tantu i dus e ël gelato